Injo ji kapang apalagi injo punna <hesitation> rie ngasek mi bijayya nampa si pa'cari-caritang maki injo si diukrangi ngase injo nu riolo-rioloa <hesitation> anua kejadian-kejadian rioloa nu apanjo deh nu kaleme biasa di sakring nyaha iya do punna di ukrang i injo-injo kalia minjo nu di karannuang a nreja maraeng nu pakunjoa ji